Ia, afaka an̈azavako masìny fan̈asana lamba àby io zen̈y, izy zen̈y fitaovan̈a araiky afaka bin̈iafina zen̈y izy asivan̈a rano an̈atiny ao, afaka asivan̈a lamba. Arakaraka abaizany zen̈y abaizany rano ndreky abaizany lamba afaka atao an̈atiny. Afaka asivan̈a savòn podira savòn efa voataokan̈a. Bôka iô aminjay zen̈y ao zen̈y i i masìny io fo zen̈y manasa lamba io. Abôkaiô koa fa vita zen̈y masìny io fo afaka man̈amaiky izy ndreky man̈akôban̈a izy. Karà zen̈y.